Ny dikan'ny couleur manga maizina ndraika dia mazava ho azy moa zany fa manome famantarana resaka alahelo fisaonana. Dia zay no tena asan'ny couleur manga maizina amin'y maha maizina anazy izany.